กะกะบ้าง บ่กะบ้าง บางเทื่อกะกะโทรศัพท์สแกนเอา

มันกะบ่ได้จำเป็นขนาดนั้น เพราะว่าซุมื้อนี้คนเขากะโทรศัพท์สแกนเอาแล้ว แต่ถ้ามีมันกะสะดวกสบาย

กะน่าสิกะในห้างหลายที่สุด เวลาไปซื้อกระเป๋า ของแพงแพงจั่งซี้ กะบ่ต้องพกเงินไปหลายหลาย กะกะกะบัตรจ่ายเอา

บ่ได้ใซ้ ปกติใซ้ธนาคารสแกนจ่ายเอา

คิดว่าใซ้เงินสดดีกว่า เพราะว่าบางหม้องเขาใซ้บ่รับบัตรในการจ่ายเงิน แต่ว่าเงินสดเขารับทุกหม้องอยู่แล้ว

มันกะต้องมีความปลอดภัยหลายอยู่แล้ว เพราะว่าถ้าเกิดบ่มีความปลอดภัย เขากะคงบ่มีบัตรเครดิตให้กะ

มันกะน่าจะมีการพิจารณามาแล้วว่า เออ มันปลอดภัยเด้อ มันเลยกะได้

พกไปอยู่แล้ว เพราะว่าการใซ้บัตรเครดิตมันสะดวกสบาย ใซ้บ่ต้องไปหาแลกเงินสดอยู่ไสเลย ใซ้เอาบัตรให้เขาแค่นั้นพอ

มักการใซ้บัตร เพราะว่ามันสะดวกกว่า สมมุติแบตใซ้เบิดจั่งซี้ใซ้ใซ้ใซ้บัตรได้ ใซ้บ่ต้องไปมีโทรศัพท์ บ่ต้องสแกนเอา

ตอนแรกกะคงสิไปแจ้งธนาคารให้ระงับบัตรก่อน

บัตรเครดิตนี่เฮ็ดให้คนเป็นหนี้ง่ายขึ้นอยู่แล้ว เพราะว่าเขาสิคิดว่าเจ้าของมีเงินก่อนใหญ่ ใซ้เท่าใดใซ้ได้ แต่สุดท้ายแล้วใซ้ต้องมาทยอยคืนคือเก่า

อาจสิเลือกธนาคารกสิกร เพราะว่าใซ้อยู่แล้ว อย่างน้อยใซ้ใซ้ใซ้บัตรเครดิตของเขาไปนำเลย

ข้อยบ่ได้ใซ้เทิงบัตรเครดิตเทิงบัตรเดบิต

กะจักนำเด้อ จักบัตรเครดิตคืออิหยังล่ะ จักกะประโยชน์จั่งใด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

อันนี้บ่ฮู้ว่าวงเงินในบัตรเครดิตมันเป็นจั่งใด

อันนี้ข้อยบ่รู้ว่าค่าธรรมเนียมรายปีเขาคิดจั่งใด

อาจสิบ่ได้จำกัดขนาดนั้น เพราะว่าบางคนเขากะบ่ได้กะ

เซื่อ เพราะว่าการที่เซื่อเลือกเซื่อธนาคารเขาแล้ว เซื่อแสดงว่ามันต้องมีความปลอดภัยอยู่แล้ว

คึดว่าสำคัญบักคักเลยเดะ เพราะถ้าเกิดคึดบ่มีรูปหรือคลิป เขาอาจสิหาว่าคึดเว้าปากเปล่า แล้วกลายเป็นคึดผิดเองคึดได้

อาจจะเหมาะกับธนาคารล่ม จั่งซี้กะได้

แจ้งให้เขาตรวจสอบ เขาสิได้บ่ต้องเสียหายมาก

คุยกับ call center ธนาคารแม่หญิงหลายกว่า เพราะว่าโทรไปตอนใดกะสิมีแต่ call center แม่หญิงมากกว่าผู้กะ

อาจสิแจ้งในข้อความมือถือกะได้ น่าจะสะดวกสบายที่สุดแล้ว

กะญ้อนว่าเวลาเป็นอิหยังมาจั่งซี้ กะได้เงิน

กะอาจสิญ้อนว่าเขาเดินทางดู๋เขากะเลยซื้อประกันไว้ เพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

ยามข้อยไปเที่ยว ข้อยบ่เคยซื้อประกันจักเทื่อ

คึดว่าคุ้มค่าอยู่เดะ เวลาคึดเป็นหยังมา คึดคึดได้เงินชดเชยคืน

คึดว่าปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดบ่ปลอดภัย เขาคึดคงสิคึดปิดธนาคารไปแล้ว

กะบ่แพงปานใด มันกะอยู่ในราคาที่กะสามารถจ่ายได้

อยากให้มีตู้ธนาคาร ATM อยู่แถวบ้านอยู่แล้ว เพราะว่ามันสะดวก เฮาจะได้บ่ต้องออกไปในเมือง

เดือนหนึ่งกะไปประมาณสองสามรอบ เพราะว่าไปเอาเงินเข้า

มีอยู่สองธนาคาร ธนาคารหนึ่งเอาไว้ใซ้ ธนาคารหนึ่งเอาไว้เก็บ

ธนาคารออมสิน เพราะว่าเอาไว้เก็บเงิน ตอนนั้นรู้จักแค่ธนาคารออมสินธนาคารเดียว

ใซ้ธนาคารกสิกร เพราะว่าตอนนั้นอายุยังบ่ฮอด ใซ้ธนาคารอื่นบ่ได้ ใซ้เลยใซ้ได้แต่อันนี้

เฮ็ดผ่านแอปธนาคาร เพราะว่ามันสะดวกสบายกว่า บ่ต้องออกไปข้างนอก

อาจสิยังบ่คุ้ม เพราะว่ามันยังได้น้อยอยู่เลย

คึดว่าควรคึดการวางแผนการเงิน เพราะว่าเวลาจำเป็นจั่งซี้ คึดเดือดร้อนบ่มีไผคึด คึดคึดเอาเงินนี้มาคึดได้

คึดว่าน่าจะสนใจหลายอยู่เดะ เพราะว่าย่ามักสอนเก็บเงินตั้งแต่น้อยน้อยเลย

การประหยัดเงินกับการหาเงินสำคัญพอปานกันเลย การหาเงินเฮาหามาได้ เฮาเฮาสามารถเฮาแบบประหยัดได้คือกัน

กะสิไปหางานเฮ็ดก่อนว่ามันมีงานให้กะเฮ็ดบ่ ไปหาเฮ็ดพาร์ตไทม์ ถ้าเกิดบ่มีอีหลีกะขอยืมพ่อกับแม่ก่อน

คึดว่าคนรุ่นใหม่คึดจะสนใจการวางแผนการเงินอยู่นะ เพราะว่าซุมื้อนี้เงินหายากบักคักเลย ต้องประหยัด ต้องวางแผนว่าจะต้องคึดเงินยังไงในแต่ละมื้อ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

เป้าหมายในการเก็บเงินล่าสุดนี้ คือสิเก็บเงินไปทะเล สิเก็บเงินไปซื้อเสื้อผ้าสวยสวยไปเที่ยว

ข้อยวางแผนในการใช้เงินแต่ละมื้ออยู่แล้ว เพราะว่าสิเอาเงินไปเที่ยว เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้า

การใซ้เงินเกินใซ้นี่มีข้อเสียอยู่แล้ว หนึ่งเลย สมมุติต้องซื้ออิหยังที่จำเป็นบักคักเลย แต่ว่าบ่มีเงินซื้อ เพราะว่าใซ้เงินไปเบิดแล้ว

ข้อยเก็บเงินเทื่อแรกตอนอายุประมาณเจ็ดขวบ ญ้อนว่าตอนนั้นเรียนอยู่เนาะ แล้วกะเก็บเงินแข่งกับหมู่กะเลยได้เก็บเงินตั้งแต่ตอนนั้นเลย

กะสิเบิกเงินไปซื้อเสื้อผ้า ซื้อเครื่องสำอาง ซื้อ skincare มากะนั่นล่ะ กะเลยเบิดหลาย

ข้อยบ่ค่อยเบิกเงินไปซื้อกับข้าว ข้อยเก็บเงินไว้ท่าซื้อเครื่องสำอางพู้นล่ะ

ได้เงินมาจากอีพ่อ เลาให้หลายอยู่เดะ ใซ้พอซุมื้อพร้อม แล้วเหลือซุมื้อพร้อมเดะ

อนาคตข้อยอยากเป็นคนรวย อยากอยู่บ้านหลังใหญ่ใหญ่ แต่มันบ่ให้ ตอนนี้แบบ สิไปอยู่จุดนั้นบ่ได้ดอก มันบ่มีเงินจักบาท

ถ้าใซ้กระปุกเงินแบบแคะบ่ได้มันใซ้ดี ใซ้สิได้เก็บไปเรื่อยเรื่อยบ่ต้องแคะออก

คึดว่าการเฮ็ดหลายอาชีพดีกว่าอาชีพเดียว เพราะว่ามันเฮ็ดให้คึดรู้ว่าคึดมักอันนี้เด้อ คึดบ่มักอันนี้ เหมือนคึดได้คึดชีวิตไปนำพร้อม

ในอนาคตข้อยสิซื้อทั้งบ้านทั้งคอนโดอยู่พู้นล่ะ

ข้อยคึดว่าเงินซื้อความสุขได้อยู่แล้ว เพราะว่าการที่บ่มีเงินน่ะ มันบ่มีความสุขเลย เพราะข้อยเคยอยู่จุดนั้นมาแล้ว การมีเงินน่ะดีที่สุดแล้ว ซื้อได้ทุกอย่างพร้อม

คึดว่าควรคึดอยู่นะ เพราะว่าถ้าเกิดบ่คึดคึดอาจสิคึดเอาเปรียบได้ แบบเนี้ย

กะอาจสิบ่ควรเดะ เพราะว่าบางคนเขาบ่ได้มีเงินมาจ่ายภาษีขนาดนั้นอะ

สิว่ามันเป็นหน้าที่กะได้ แต่ว่าเงินส่วนนี้ล่ะ ที่กะเสียไป เขาเอาไปพัฒนาประเทศ แบบเอาไปสร้างโรงเรียน โรงบาลจั่งซี้อะ

กะอาจสิเกิดปัญหาหลายอย่าง เพราะว่าเงินภาษีมันเป็นรายได้หลักของรัฐบาลที่เอามาบริหารประเทศ

ข้อยว่าเขาบ่ได้สนใจขนาดนั้น เขาสนใจแต่ว่า เนี่ย เขาหาเงินมามื้อนี้ เขาสิใซ้หนี้ทันบ่ จั่งซี้ มันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ใซ้สำหรับเขามากกว่า เรื่องภาษีมันเป็นเรื่องไกลใซ้

เขาอาจจะคิดว่าภาษีที่เขาจ่ายไปอะ มันเป็นประโยชน์ที่ได้กลับมา มันบ่ได้เสียไปไสเลย มันอาจจะกลับมาเป็นโรงเรียนที่เขาสร้างมาให้ลูกหลานเขากะได้ จั่งซี้

คึดว่ายุ่งยากอยู่เดะ เพราะว่ามันมีกฎระเบียบที่ซับซ้อน ค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทของรายได้ แต่ละอย่างมันมีเงื่อนไขบ่คือกัน

กะน่าสิเอาเงินมาเฮ็ดถนนให้ดีขึ้น สร้างสะพานจั่งซี้กะได้ เอามาสร้างโรงบาล เอามาซื้อเครื่องมือการแพทย์

ข้อยว่าระบบภาษีออนไลน์มันสะดวกอยู่เดะ เฮาบ่ต้องเสียเวลาเดินทางไปต่อคิวหน้าสำนักงานเลย แล้วระบบเฮายังคำนวณให้เลย เฮ็ดให้เฮาเฮาต้องทุกอย่างพร้อม

ข้อดีการจ่ายภาษีกะ เอาส่วนนั้นมาสร้างถนนเวลามันพังแล้ว หรือว่าสิเอามาสร้างโรงเรียน สร้างโรงบาล ซื้อเครื่องมือการแพทย์กะได้

เขาอาจสิมีแผนงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วกะได้ แล้วกะน่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ เพื่อที่ว่าเงินทุกบาทที่กะจ่ายไปอะ มันได้กะประโยชน์อีหลี

อนาคตมันอาจสิเปลี่ยนไปหลายอย่างแฮงแฮงได้ แฮงบ่รู้ว่ามันสิเกิดอิหยังขึ้นบ้าง

ข้อยคึดว่ามันมองได้สองมุมเดะ แบบเขาเกษียณไปแล้ว อย่างน้อยเขาคึดมีเงินบำนาญอิหยังจั่งซี้ให้อยู่ เขาคึดควรจ่าย แต่อีกแบบหนึ่งคือเขาคึดบ่ควรจ่ายแล้ว เพราะว่าเขามีเงินที่จำกัด เพราะว่าเขาเกษียณไปแล้ว เขามีแค่นั้น

ข้อยว่าภาษีมันอยู่ในชีวิตประจำวันเฮาเลยเดะ มันบ่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่ใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจน แต่มันแฝงเฮาอยู่ในเรื่องต่างต่างที่เฮาเฮ็ดในแต่ละมื้อเลย

ข้อยว่าสังคมอาจสิดีขึ้นอยู่เดะ เพราะว่าคุณภาพชีวิตของคนในประเทศอาจสิดีขึ้นไปนำกะได้

ข้อยว่ามีอยู่แล้ว มันมีผลต่อสวัสดิการของประชาชนโดยตรงเลย

ความโปร่งใสในเรื่องภาษีมันสำคัญบักคักเลย เพราะว่ามันสร้างความเซื่อมั่นพร้อม ว่าแบบรัฐบาลเอาเงินเซื่อไปเฮ็ดอิหยังแหน่

ข้อยรู้สึกว่ามันเป็นภาระเดะ แต่มันกะเป็นหน้าที่คือกัน แต่กะว่าล่ะเนาะ มันกะเป็นหน้าที่ที่กะต้องเฮ็ด เพื่อที่จะได้เอาเงินไปพัฒนาประเทศ

ครอบครัวข้อยมีสี่คน มีอีแม่ มีอีพ่อ แล้วกะมีน้องผู้กะผู้หนึ่ง แล้วกะข้อย

ครอบครัวข้อยมักกินข้าวนำกันแล้วกะเว้ากันตอนกินข้าวว่า เออ มื้อนี้ไปเฮ็ดอิหยังมา มื้อนี้พ้ออิหยังมาแหน่

ข้อยมีญาติหลายบักคักเลย แต่ว่าข้อยอะบ่ได้สนิท เพราะว่าข้อยบ่ค่อยสุงสิงกับคน

ข้อยคึดว่ามีพี่น้องดีกว่า คึดสิได้มีคนเล่นนำ มีคนเว้านำ

ย่าข้อยนี่ใจดีบักคักเลย เลิกเรียนมาเลาเฮ็ดกับข้าวให้กินซุมื้อ ตากับยายนี่ตามใจแฮง อยากได้อิหยังขอแค่บอกเลาซื้อให้ทุกอย่าง

ยามอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันซุคน เขากะสิพากันกินข้าว เว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้กันตั่ว

หน้าที่ข้อยในครอบครัวแต่ละมื้อ กะมีแต่ล้างจาน ซักผ้า กรอกน้ำ เท่านั้นล่ะ

บ้านข้อยเขาบ่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับพวกเทศกาลกับเรื่องประเพณีขนาดนั้น

ครอบครัวข้อยมักไปเที่ยวแพแบบเป็นแพลอยน้ำ สั่งกับข้าวมากิน กินแล้วกะโดดเล่นน้ำต่อ

ผลไม้นี่ยกให้ทุเรียนที่หนึ่งเลย ทั้งแซ่บ กรอบนอก นุ่มใน บ่มีไผอดใจไหวได้ดอก แซ่บแฮง เอ้า

ข้าวเหนียวกินกับอิหยังกะแซ่บ แต่กินนำตำบักหุ่งกับไก่ย่างน่ะ แซ่บที่สุดแล้ว

ไข่มดแดงอยู่แล้ว กลับบ้านมายามใดอิแม่เฮ็ดให้กินตลอด แซ่บคักฝีมือเลานี่

กะสิกินน้ำเปล่าตั่ว กินกับเหล้าขาวกะสิบ่คืออีกดอก

บ่ได้ มันบ่ได้ ต้องมือจกเท่านั้น มือนี่จกข้าวเหนียวปั้นใหญ่ใหญ่ จกเข้าปากนี่แซ่บที่สุดแล้ว

ไข่มดแดงอยู่แล้ว เอาไปกินนำหยังกะแซ่บ เอาไปกินกับต้มปลาข่อ ใส่นำกันนี่นัวกะ เปรี้ยวเปรี้ยวส้มส้มนี่แซ่บคัก ติดอยู่หม้องเดียวคือมันบ่ได้มีตลอด

ผักนี่กะมัก แซ่บคือหยัง กรอบกรอบ เอาไปกินนำปลาเผากะแซ่บ

ซุมื้อนี้ตื่นมากะสวยคือหยัง กะเฮ็ดได้แต่ไข่ต้มกินพู้นล่ะ บ่ได้เฮ็ดหยังกินดอก

บ่มีอิหยังเฮ็ด กะสินั่งกะเพลง นั่งเว้าผู้เดียวไป แม่กะสิว่าเป็นบ้าอีกล่ะ